أولا خصك تغسل داك الروز ومن بعد كتحطو في الماء مغلي، ويكون الماء الضعف ديال الروز لي عندك، ومن بعد كتخليه يغلي واحد الدقيقة من بعد كتنقص شوية العافية وتغطي داك الإناء وكتخليه يطيب من عشرين حتى خمسطاش دقيقة، من بعد كتخلي الروز يرتاح شي خمسة دقايق ومن بعد كتصفيه مزيان واذا بغيتي كتزيد معه شي مكونات أخرى ممكن.